Akemsim urang, selang musim kemarau <hesitation> akemsim urang i semua pammulana ulang mesa angkena ulang enneng, ulang tarto yamto musim nayato musim urang. <hesitation> Ake yamito diparessai ya iki singurangto marisa kia kiala dengapala di pugau <noise> sula sulata raka nongkrong, singke raka ma ngalli, singki raka <hesitation> majjama, sessaki napa denduka te anunta <hesitation> tanamanta dikasi gagal panenki nasaba banjir, nasessaiki <hesitation> yamito singurang damala to kendalana nasaba yamito sessaiki iyaku musim kemarau. <hesitation> dari bulang ennang angkenna bulang sampulo dua. Iyamte kendalana taue maressaki wae ake jo ki kota. Ke jo ki kota to si <hesitation> jomi pa tangtangan musim kemarau to nasessa niki wae. Allimki ra allimaki ra wae galong dipake min jo paki bissai baju, <hesitation> bokka tommi, <hesitation> bokkai tongallo <hesitation> ente duka gagal panen <hesitation> simasai te musim te monan te monan mabalan to panen. <hesitation>